Misy ndraiky karakarazagny hagniny tegna mampamantsim-bava, ôhatra izy ake tongolo izy kôfa izy hoagniny manta na atao amy salady na tamy lasary regny igny izy tegna mampamisy fôfogno, fa izy ndraiky izy koa ke andrahoana na hoe hindasigny regny igny izy tsy magninona, magnagno zagny koa amin'ny tongolo ley izy kôfa vao hoagniny manta tegna mampamantsim-bava <laughs> na na de miborosy ela manankory tsy mety afaka le fofogno, fa izy ndraiky izy koa ke hoagniny ma- izy koa handrahogny ndraiky izy tsy maninona.